चावल के कई प्रकार होते हैं और हर प्रकार के चावल अलग-अलग पकवानों के लिए उपयुक्त होते हैं। प्रमुख रूप से चावल के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। बासमती चावल यह सबसे प्रसिद्ध चावल का प्रकार है। जो खुशबूदार और लंबी दाना वाला होते ये पुलाव बिरयानी और दाल चावल के लिए आदर्श होते हैं। सोण बासमती चावल। यह हल्का और पतला चावल होते जो दक्षिण भारतीय खाने जैसे डोसा, इडली और उत्पम के लिए उत्तम होते हैं। जट माता चावल। यह छोटे दाने वाला चावल है जो सामान्यत उत्तर भारत में उपयोग होते। यह साधारण दाल चावल या खिचड़ी बनाने में अच्छा लगता है।